Masala emol, spices kan tijin ang tijin, kan rama omlaw, kan pang vetak ang tu sumek, tu tu te ma turve lampang ania, tu tu <hesitation> asen le bok bonlong lampang deo Middle East, rama om tijin ani, tu tu an tirawa, <hesitation> tu salatate, saate, atak te bok ani. Tuan, adangat meam tjang le tu, Sichuan peppercorns, tu tu tajina rama om ania, tu te potu le matak vedeo, <hesitation> tu mea tak te ani. Tuan, adangat om le tu, achiu te tu tu, Mexico rama om ania, <hesitation> tu te potu, man te atak om veni, miso powder anti, japan rama om, tu te potu, hei tang te ma rim le vedeo ania, tu te potu, man atak om ani. Tuan, adangat om le tu, <hesitation> ja atur anti, tu potu Middle East rama, an man tijin, <hesitation> aja an te saate, tu mea atak bok, atak te ani.